ඉලක්ක සපුර ගන්න <hesitation> එකේදි නම් ඉවසීම කියන එක <hesitation> ගොඩක්ම වැදගත්. මොකද <hesitation> අපිට ඉලක්ක වලට යද්දී <hesitation> ඒවා ඇත්තටම එක රැයකින් <hesitation> අපිට සපුර ගන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක නිසා අපිට ගොඩක් ඉවසීම අවශ්‍යයි <hesitation> අපි <hesitation> ඒ අදාළ <hesitation> ඉලක්ක වලට ළඟා වෙද්දි <hesitation> ඒවට දීර්ඝ කාලයක් ඒ ඉලක්ක <hesitation> වල ස්වභාවය මත අපිට දීර්ඝ කාලයක් සමහර ඒවට ගත වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මඟදි ඒව අත ඇරල දානවා නම් <hesitation> මේක වැඩක් නැහැ <hesitation> මේක මට කර ගන්න බෑ කියලා <hesitation> ඒක ඇත්තටම <hesitation> හොඳ නැති දෙයක්. ඉතින් ඒක නිසා <hesitation> ඉවසීම ගොඩක් වැදගත් <hesitation> අපි ඒ ඉලක්කයට ළඟා වෙනකම්ම <hesitation> ඒ අභියෝග <hesitation> ඒ හැමදේම ජය අරගෙන <hesitation> ඉස්සරහට යන්න <hesitation> ඉවසීම ගොඩක් වැදගත්. මොකද <hesitation> අපිට එහෙම ඉවසීමක් තියෙනව කියන්නෙම අපි <hesitation> මං හිතනවා ගොඩක් <hesitation> ශක්තිමත් මනුෂ්‍යයෙක් කියලා. ඒ <hesitation> මේ <hesitation> ජීවිතේ තේරුම් අරගෙන ඉන්න මනුෂ්‍යයෙක් කියලා. ඒ කියන්නේ <hesitation> ප්‍රශ්න බාධා එද්දි <hesitation> ඒව අත ඇරලා දාන්නේ නැතුව <hesitation> කොහොම හරි තමන්ගෙ අරමුණු වලට යන්න පුළුවන් <hesitation> මනුෂ්‍යයෙක් වෙන එක ඇත්තටම වැදගත් කියලයි <hesitation> මම හිතන්නේ. ඒක නිසා..ඉලක්ක සපුර ගැනීමෙදි වගේම <hesitation> සාමාන්‍ය ජීවිතේ හැම අවස්ථාවකදිම ඉවසීම කියන එක මනුෂ්‍යයන්ට ගොඩක්ම වැදගත්.